Choy ichishni yaxshi ko'raman <hesitation> u meni tinchlantiradi va turli ta'mlarga ega lekin ba'zan qahva ham ichib turaman ayniqsa energiya kerak bo'lganida va ertalab turganimda.